لو كنت بطلة خارقة بحاول احمي العالم من الغزو الفضائي هحاول ادرس الكائنات الفضائية دي واشوف نقط ضعفهم وهجمع فريق كبير قوي ونخطط لهم فخ. هنشوف ايه الحاجات اللي هم ممكن يكونوا بتضعفهم ولما يقعوا فيها يضعفوا وما يعرفوش يقوموا تاني وهنواجهم بكل شجاعة وهنبعدهم عن الأرض.